Fomba fiasa hilim-baravara iny, amy fiarova iny, misy vy zay ty ao le misy loaky. De lafa sokafy raha iny, le militsy mana anatin'ny hilim-baravara iny any ny vy iny. Lafa ahily trano iny, miboaky raha iny la tohanany varavara iny la tsy mivoha.